Misy karazana legioma dia fotoana bitika foagna anagnana ananjy an mandritra ny taona dia maro karazana izy io, agnatin'izany ohatra hoe bronce-broncoli, dia agnatin'izany choux rouge an, dia dia anatin'izany koa betiravy an, radis an, frezy, agnatiny aby